الحين أختار إني نكون نحلة، الحين بنشوف كيف <hesitation> كيف يتنظم خدماته؟ وكيف تنظم مع السريب ؟وكيف وكيف <hesitation> تتعامل مع العسل ؟ وكيف تيرا ؟وكيف كل شيء؟ كيف دورة حياته اليومية من ساعة ما تنوض لحد لما تكمل شغلها اليومي؟ لإنها تعرف بالنشاط..